Ber naꞌ tib dze wen yu ldoꞌná stib dze dzakná gilnë y siempre lëꞌ gilnë xki yu, beysa dze wen yu ldoꞌná beysa dze nap lëꞌná xkuꞌn c̲h̲ak ldoꞌná ber nunca idzinnda dze par <noise> giaꞌnná wen tsuná siempre lëꞌ gilnë yu dze xki, ti dze wenu sti dze gilnë yu. <noise>